Un zagal de venti añinus, natural delos Madrilis, Marcelu de Borbón lo llaman, d'estus que palran finu, quieri ponel de moa los monus de trabaju. Dizi que son bien comoditus pal día a día, tantu pa trabajal comu pa salil a tomal algu o pala juerga. Essi no se da cuenta de que puedi que palos ombris sea algu cómodu, peru no tantu palas mugeris. Sobre tó si tienin que dil al asseu. Essi cirigaitas no sabi lo que se dizi, ni tampocu lo que se hazi. No creu que essa moa tiri pa nengún lau. Solamenti es un niñu piju adinerau que quieri sacá-li rentabilidá a algu, peru ya se podría ganal la vía haziendu un trabaju de verdá i no inventandu una moa ridícula. Luna, una influencer, decedió de prencipial un tiraeru de moa redícula, qu'era de gastal sombrerus hechus de fruta i verdura. Arrancó la su campana en redis socialis con un sombreru de piña i el lema "Fruitful fashion". Alo primeru la genti se riyó peru aína qu'angunus siguioris s'arrocharun a arrendála. Las callis s'enllenarun de pressonas con sombrerus de cenorias, gorras de lechuga i assína. I Luna s'envirtió ena reina dela moa assurda.